Raha ôtran'ny ao andranoko ndraika tsy dia managna an'izany zavamaniry ao andranoko zany aho fa ao amin'ny jardin-ko zao no azoko zakaina eto. Dia eo amin'ny <hesitation> dimy eo ho eo angmba izy ao igny a, dia itony aby izy tagnisaiko itony: paiso a, dia pôma a, dia voangy a, dia mananasy a, dia zavokà.